Tsy dia mahalala zavatra betsaka momba ny kolontsaina any Etazonia aho fa ny fantatro an dia mivelatra be ny sain’izareo any. Betsaka ny olona no hoe <hesitation> tsy ho lazaina hoe mitanjaka ry zareo mandeha eny an-dalana akory fa ny fitafin’izareo aloha <hesitation> m-mamoaka <hesitation> mampiseho hoditra kokoa noho ny any amin’ny firenena hafa ohatra. Dia <hesitation> ry zareo moa izany an <hesitation> satria fangaronà kolontsaina no <hesitation> no any amin’ny Etazonia dia ahitana karazana kolontsaina avy any Afrika, avy any Azia, avy any Eoropa mazava ho azy.